Pues ada'ana xiini taja buho naanxe'e nani taja ku 11 a 12 de la noche tee vaade'e nda'ayuxi jaatave'endo inga tiunani pájaro brujo xa'ando ja in ja nda'ayu i i nda'ayuxi ndiaa ja kuaa ki'iixi ndee nuuve'endo tee seguro ja in ku familiando kuu a inxi ku'u jiaa ku ja xi'inindo la'a.